<hesitation> Ankehitriny an, toa tsy dia zava-dehibe ho an'ny tanora intsony ny mandalo oniversite satria efa mora ny mahita asa an-tselika. Hany ka zatra mandray vola ny tanora dia tsy liana intsony amin'ny fianarana.